അനുകോകുന്ദ അതിദുലു ഓസ്തുനരു കാനി ദിന്നേര്। തയരികി കേവല നിമ്സല സമയമ് മത്രമേ। ഉന്ദി അപ്പുദു ബേഗന്ഗ തയരിയേ രുജികരമയിന। മരിയു സമ്ത്രിപ്തികരമയിന വിന്ദുനു സിദ്ധമ്। ഛയലി കിന്ദ കോന്നി സ്ലുബമയിന ഇദേയലു। ഇസ്തുനനു, തിസുകുന്ദി പ്രധന വന്തകമ് ലേമോന്। രിചേ മിഗിലിന അന്നമ് ഉന്തേ ധനി വേദി ഛേസി। രന്ദു രോകലുഗ വാദ് ഓഛു ലേമോന് രിചേ വേദി। അന്നമ്ലോ നിമ്മരസമ് ഉപ്പു പസുപു മിരിയലു। പല്ലിലു കലിപി ബേഗന്ഗ തയരി ഛയിവഛു। ഏരുഗു അന്നമ് മിഗിലിന അന്നമ്ലോ, ഏരുഗു, ഉപ്പു। കോഥിമീര വേസി തപ്വ സമയമ്ലോ ഛയിവഛു। ബേഗന്ഗ തയരിയേ തോമതോ ബഥ്। ബിയമ്। കുക്കരുലോ പേഗിന്ഛ ബദിന തോമതോ മസലലു। ഉല്ലിപയലു കലിപി നിമ്സലോ രുജികരമയിന। തോമതോ ബഥ് തയരു ഛയിവഛു।